Engka ro biasa anre napadecengi kasehatanna tubu e yero maderri anre-anre upojie manre i yenaro bale bale kamboja ero bale kamboja e nakko esso-esso kiq manre wi nasengnge tawwe riyolo nakko mega bale yanre macca ko tu itu naseng naq jadi ero tawwe ko kampong nakko lowwi <noise> ko pasa e tette i lisu lo bola we pastiwi lolangeng tella e bale engka to anre-anre weddingnge makadecengi <hesitation> acommokengnge yenaritu daging <noise> dagingnge mega rupanna engka daging manuq daging urang engka to biasa lure-lure ye lure-lure we pada matoi rekeng bale kamboja e tapi na iyye lure-lure we bale biccuq mabiccuq laddeq mi ero tapi narekko le gore-gore i liweq kanjaq na. Makanjaq i labeq ko tigerroq e tappa nasengnge te riyolo pakanjaki tubu e maksuq na sehat kiq.